er ný kvikmynd í leikstjórn Silju Hauksdóttur myndin er þroskasaga mæðgna og gerist á Akranesi og er öll tekin upp hér ég er nú reyndar ekkert að drekka neitt áfengi sko nú æi það var hérna afleysingarlögga sem stoppaði mig á þorrablótinu þannig að menn eru nú ekkert stoppaðir á þorrablótum eða alla vega bara skipaði mér að stoppa þannig að

bíddu má ekki grínast eða ef maður er fyndinn já þú hafðir nú skoðanir á þessu á sínum tíma eigum við að fara að ræða þetta þorrablót í alvörunni

við að byrja á ræðunni þinni eða þegar þú dast fram af sviðinu eða æi mamma Agnes fjallar um fjölskyldu sem býr hérna í þessu húsi sem við sjáum hér og þegar við hittum þau fyrir í fyrsta skipti þá

þá eru þau öll frekar svona stöðnuð og komin út í horn í lífinu og öll frekar einmana í sinni litlu fjölskyldu í allri þessari nálægð samt með

fara Katla Margrét Þorgeirsdóttir Björn Hlynur Haraldsson Þorsteinn Bachmann og Kristinn Óli Haraldsson aðalsöguhetjan er Rannveig og önnur aðalsöguhetjan er dóttir hennar Agnes þær eru

líka komnar á svolítið slóðir í samskiptum og svo breytist allt þeirra líf allra varanlega þegar það kemur nýr nágranni og flytur fer með titilhlutverkið þetta er hennar fyrsta hlutverk í kvikmynd en hún er mörgum kunnug af samfélagsmiðlum og fyrir dagskrárgerð hjá hún er djörf og ákveðin og hún er svolítið týnd

er svona að reyna að finna sig í upphafi er auðvelt fyrir þær báðar að kenna

svolítið öðru um hvar þær eru staddar en þær eru fljótar eða ekki fljótar þær átta sig á að það er kannski ekki svo einfalt þess vegna er fjarlægðin Reykjavík Akranes hún endurspeglar þetta dálítið vel

vel það er mjög stutt á milli en ef þú stendur sjálfur í vegi fyrir því þá getur það verið mjög langt aðeins lengra en fjörutíu kílómetrar

hvernig var það

uppi á Skaga alla daga að taka upp kvikmynd

ótrúlega gott að vera hérna það er fallegt hér og fólkið var gott við okkur og við höfðum tíma til að

einbeita okkur að því sem við áttum að vera að gera vera inni í þessum húsum að segja þessa sögu og skottast um göturnar að

sem ég þurfti að vakna fyrir fjögur eða þrjú eða eitthvað en samt bara ótrúlega gaman mig hefur alltaf langað að vera leikkona en ég var ekki alveg viss um hvort það væri einhver staður fyrir mig á Íslandi maður hefur ekki séð

uppruna taka aðalhlutverk á Íslandi þannig að ég var svona þetta er ekkert að fara að gerast fyrir mig á Íslandi þannig að sú hugsun að ég myndi fá

svo far off að þegar gagga hafði samband þá hélt ég að þetta væri fyrir eitthvað svona auka

ég fékk handritið í hendurnar og byrjaði að lesa og þær útskýrðu fyrir mér að þetta væri aðalhlutverkið þá fékk ég bara afsakið ha nei

ég er ógeðslega hamingjusöm handrit myndarinnar skrifa Silja Hauksdóttir gagga Jónsdóttir og Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir fyrir hverja er þessi mynd

ég held hún sé fyrir þá sem hafa einhvern tímann prófað að vera í fjölskyldu getur hún verið dálítið nýtileg og líka fyrir þá sem hafa átt eða eða jafnvel börn og svo ef við þrengjum þetta aðeins þá fyrir manneskjur sem hafa átt dætur eða mæður en bara þetta fólk þröngur hópur já

þetta bara súrmjólk mosi úr hundrað og einum sykur

henni er smurt vegglistaverk eftir Söru verkið er tvö hundruð og fimmtíu fermetrar að stærð og er málað á spennistöðina við Austurbæjarskóla sem hýsir félagsmiðstöðina hundrað og

þú værir planta hvaða planta værirðu og af hverju þannig að ég fékk til baka teikningar með texta af þeim plöntum sem þau völdu sem sinn staðgengil mikilvægt því þá verður persónulegt og þau geta fundið sig aftur á veggnum

hringinn í kringum málverkið er

sem ég er búinn að vinna þannig að ég gat klínt honum á eins og málningu þá er vonin að verkið lifni við breytist með tímanum vaxi frjálst mynstur í vegginn það tekur náttúrulega langan tíma bara eins og ævin er þetta þróast hægt og rólega þetta er eitthvað sem ég er búinn að vera að setja inn í nýjustu

önnur þrívíð efni inn í málverkið sem bregst við breytingunum og tímanum og veðrinu birtunni dýpra samtal við samfélagið portið við Austurbæjarskóla var um árabil

í Reykjavík þar á meðal Söru sem vildi taka þá sögu með í reikninginn ég held að flestir sem voru að gera eitthvað fyrir fyrir tvö þúsund og fimm hafi verið hérna hér er algjör veðursæla og flottir veggir mér fannst það skipta máli ég skoðaði það mjög vel tók ljósmyndir af öllum lögunum

mikið af

vorum að skrapa hann upp ég vildi líka að verkið væri litríkt svolítil bomba eins og

vísa aðeins í það

þar eru sýnd plöntukort sem Sara gerði upp úr tillögunum og vann

eftir sem og bók með teikningum barnanna og athugasemdum þeirra það skiptir mig máli að fólkið njóti ef það er félagsmiðstöð eða skóli þetta eru hjörtun í samfélaginu í öllum borgum eða bæjum hér koma foreldrar og börnin og alls konar stundir sem þetta verk fær að vera til í hversdeginum þegar þú ert búin með svona verk ertu þá bara fegin eða fylgir því ljúfsár tilfinning svona verk eru barátta næstum því stríð og pensillinn er sverðið þetta er erfitt og verður erfiðara því eldri sem ég því meira sem líkaminn

kvartar og ég þarf að skammta tímana og veðrið er ekki alltaf með manni þetta er alltaf í tímaþröng þannig að ég er alltaf rosalega fegin að klára stríðið og enn þá fegnari ef ef að ljóðrænan kemst til skila og fólk nýtur þess